Ny fomba fa <hesitation> fa <hesitation> -fanadiovagna ôhatra armoire-regny e, fanàfanaka an-dragno regny zaho, ôhatra malaka lambà malemilemy hely regny antegna. To de fàfafafàna amin’igny ko, to nde fafafafagna amin’igny tso-tsôfigny ake, de angalà ,na manjary ôhatra i lamba hely igny koà lemilemagna ragno de fafafafàgna amin’igny zay malotoloto jiaby. De ambesagna izy megny aminje ,karaha zaigny fô manady azy.